زه فکر کوم دواړه انتخابونه خپل ځای لري، خو که وپوښتې چې کوم غوره دی، نو زه به نوې لړۍ غوره کړم. ځکه نوې لړۍ د نوې کیسې، نوې څېرو، او نوې تجربې دروازې پرانیزي. دا موږ له حالاتو سره تازه ساتي، او ذهن ته نوې نړۍ ورښيي.